Ri rk'aslimaal wnaq e nkere'xaq che kepli rk'aslimaal ju ak'mu ju wakx, mu ju chiij, qache qatz e kirchkuj chqe, no'j ri rk'aslimal wnaq e qareri utz e teqesaaj mu mu che tk'ulmaj jun wnaq sicha'utz re rchajrik ri xk'aslimal xtb'anik e tiqilqiib'rech qache che xtiqk'ulmaj ti qiil qiib'si qichillal mu nkere'qichilaal utzz qchejxik tiqb'an sicha'k'o ri xuq ke ri tinmit irya'mjok chejneel qacheche xtk'ulmaj ri wnaq ki'k'ob'ik rech ki'chejxik, no'j xukee oj mis chj tiqchjeej qiib'mu chee xtiq k'ulmaaj e mu che xpe chqiij mu chinaq xkuj wi'tnook mu yab'iil tpe chqiij sicha'utz ri' e e utz laj taq wooy cheri xtiqtij rech qa xkuj yab'rik kum rom ri'xuqkee e xtk'oob'ri qk'aslimaal si nim qk'aslimaal mu qanim ri qk'aslimal tiqb'an are ri'k'aslimaal ri qaaj tiq chjeej.